أقدم هواياتي القراءة أكيد ، بدأت أقرأ منذ كنت مثلا سبع سنوات ث-ثمن سنوات أمي كانت تشجعني علي ج- قراءة القصص ، <hesitation> أذكر إني كنت أحب أذهب للمكتبة أختار الكتب إلي تشدني <noise> والقراءة الصراحة أعطتني فرصة لل-إني أكتشف عوالم جديدة وأوسع خيالي صارت عادة يومية الصراحة أستمتع فيها دايما.